Biby miaigny agnatin'ny rano akao, akoatran'ny lôko zegny misy e ry horita regny, i ôrana, de fôza, sokatra, voay, i <hesitation> etoile de mer regny.